Nida se subuh-subuh au hanu langsung auna wate mana kopi, mane mentudu salah au hanu kamina auhanu langsung au hete riya mese aihanu ena, laku supaya ne subuh, sebab'e mati lo mati ngaji'e lumaseye ta, laku mei hanu'e, mehanu mekeudi tau merana weudu, mepohoi yo barang biasa kalu mehanu subuh'e kang mepohoi yo, untuk menakei supahiyo mese, jadi mepehoi, mepehoi pea laku mepasi nido, mepasi nido laku mehete aka mese ai puna kopi tapi, aipeuw ama meja hahana, ane supihiane, supahiya amekeo supahiyane pea meroti lalo mengaji, mengaji, ngaji ngaji ngaji ngaji depo au hete mese au nae goreng pisang mehete mese e'ena, goreng ure na lao na'e kukes se, au goreng mengaji salah, mengaji ngaji-ngaji, ngaji au hete mese pakehide ena, pakeara pukalawanu ma laku mehete mese e'ena, au loko lohansa'o, laku meloko, meloko loko loko loko pea laku mehete mese e'ena, pakhide ena apuna kue aera lau nesa masa pukalawanu laku auna ala, laku mie goreng, laku iya goreng mana ta. Laku meka <hesitation> ala kukisa lohana'o, meka kukis sha huar dua pea, se laku meha ala laku iya goreng pehiduke, mehete mese paeta nasa pukalawanu mete e'ena, jadi meka, meka pea menunu kopi laku mase keu e, au siu au haka hide si au aka hide, aka hide pea au loko-loko lohansa aware diamata ena husa launa husaku pukalawanu, au loko loko loko mehete mese nela neu suku weweu pikuta'o, patatereo pikuta nei laku au supu pikuta, awari deamata yehusa laku au hete mese eh hausa pukalawanana, auhusa kue papemati mate ela letelaku tahusa pukalawanu, ahusa aku pea laku au loko loko loko pea laku ater dukuwau ehete mese, iya kaka tudu kui iya kain tantudu'e, au naatinoi awate noi ater noi pake lohansa se, aternoi pea, laku auhete mese nauna utarnu, utarnu a'adewata laku auna lodek, ana'a sinar dua se matir lope akaau, mater lope akau sipi ya, sipi-sipi ya pei amater aledi kangkung <hesitation> tahu nauna campor akang, papea pei padahal materla'a mas matalae laku taha'e, au taha'e sayur tahu'e, auna niko'e anaam'e kisa-kisa ya, au tak campur laku <hesitation> tahu'e. Laku au nau riya ya, au nau pea au loko-loko ahete mese i'a orasidana tapi tahu'e, paneka tahu tea pusu sala eh yaka yi au'o, au hete mese laku rowo mese akeuna rana <hesitation> utanu lohansa mete mese uta seme auta mese, ana'a una riya <hesitation> meta weud <hesitation> laku santang ente e'ena, au lope lohansa akama, laku ite'a, itera rame-rame apea laku manduma au mantudu, auntudo tudo tudo, au hanu hete mese ana una ye riya ninu te sore'o, tatiwa mati'e aledi'e barot se au sahe ya'ate yaka, uri disi yakau goreng ha'e, au sahe barot e'ena, au sahe barot'e, sahe barot pea ma laku auew wa, tatiwa mase pape wate matina wela ite mawela, pape pape pape pape riya nala magaribu, magaribu ma bukang mewela pdaha mate hete riya mese ye hiya kai'e ite ninu te audidumma'e, akeuna ite na'e iyan tatunu ta, talaku colo-coclo laku suami, laku au mehete mese karna ma'e, yaka'e aininu te reari kamutia pak-akeuna hal laku ataka'e, laku hete mese e'ena, yaka auninu teye'e.

Laku ami eewe musu pukalaunu ma, use pukalaunuma ma, kang laku ame ai iya tatunu ta laku suami, laku colo-colo ma, a'a pea laku tehus sepukalawanu, sepukalawanu husra nala horas husa, horas husa ma wela, wela ma ma laku amintudo, amintudo ma ma laku uniku siu, au hanu peiduke, au hanu meksiu au hete mese ei hei mei hanu, akei rupa hiane ha mete hese mete heena aune rupa hiane, ha mekeo rupa'e enelo pea mekealo, mengaji'o, mengaji lohana, mengaji, ngaji ngaji ngaji ngaji, ma pea laku au hete mese, pai'e aipakahide seme, mehete mese auna kaide alamudu nana, pa mina ewu se duma lae, narawa ta ata mata wala au hete mese e'ena, akeu <hesitation> ala mudinu la iya lalahe tana, la keu la pese'e, dije paka hide ala mudu iya lalalhe ta, mehete mese ma ma na, laku tarasi laku pea wale lelai, pipip matina auna lae, laku mehete pape lae lari'i mese ite na auna me lai pi, amuna wela amana duma laku te'ena ma keu la ena la au siu auna <hesitation> manyimpang alei duma siu, auna ana siu, mehete mese'e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 Ausiu <hesitation> aukuna'a, tatiwa la tipa makau nela mehete mese wa syukur banyak nela nauna amina aena pas mehete mar duarene masiu nehe e'na ma meayana au seu neuluna'a auleu lau'a au au pea laku hite mese huna loko-loko tatiwa mate hiya mese raete una etena lepa'e ete'e mehunaka alamina pea beru nauna nahale, au husa nahale ma balamo dio loko-loko baru ri mati hi pa mate hete mese sehe lohansa pikoy'o, lohansa koi-koi lo, lohansa koi-koi dimasa ma laku wate, laku mase hete mese e'ena tahi sasa, oo e'ena kame emunai lakaminana pea au halamudi laku baru awlawa'i.